والله حاليا الي يريد يتعرف على اصدقاء شوية صعبة خاصة اذا مكان جديد بس احاول افوت الكروبات الخاصة بنفس المكان الي اني انتقلت بيه تحولت بيه واحاول اروح على الكافيهات القريبة يعني هل هلاشياء